<hesitation> Vietnam hì, bò ròk hì, a tòak eem eem a. Nì bùi laa hian, <hesitation> diri som panga dranga nì ngaa tling daanay tìn a. <hesitation> Rùa tlìm hì, a sùr bòk tìn a nì. <hesitation> <hesitation> Klasik hì, <hesitation> diri som dranga som nì a nì a vòt eem eem loin. A kho om daan hì a nua min a tìang lìm eem eem a. <hesitation> Bò ròk tìang lìm ttak non tù hì a om regga. Rùa sùr tì, bò ttak hang siet bò. A dam nè a nì. <hesitation> Vietnam khoa khob bùi pahat. Hanoi pey tsu, <hesitation> a bò ròk hì, a tìang hì min a nuom eem eem a. A mi xin tseng kapo an felin, an mèl tra eem eem a. <hesitation> Bò ròk tìang ttak non rìng na na na tsu, an mèl an vùn te. A tìang hì min a fel fai eem eem bòkade.